بصراحه <hesitation> نفضل التحدث بكل اللغات الأجنبيه لأنو تفتحلي أبواب لكل الثقافات و الدول في العالم، تنجم زادا تتواصل مع أي حد <hesitation> بدون حدود و تتوسع في علاقاتك و معرفتك، لكن زاده إذا تنجم تتحدث ما خير وهذي زاده حاجه رهيبه وخارقه خاطر تنجم تكون تجربه فريده وتعرف شنوا يفكرو و شنو يشعرو بيه.